Созҳои торӣ намудҳои гуногун доранд, ки дар мусиқӣ хеле маъмуланд. Масалан, дутор, ситора, ситар, тар, қаҳн, балалайка, гитара, виолончелло, виолина, арфа, канун, домбра, рубоб ва сангтурун баъзе аз онҳо мебошанд.